Ñy loko mangamanga maiky: -Midika alahelo i amiko ;ñy raha lafa maiky zao e,tsy hitanao ñy tany hombanao, ze ombanao maiky avao, ñy raha avy an-dohako ao voalohany :ñ'andro haly tsy misy jiro, maiky mangokoky, tsy hitanao ñ'ombà; fe raha rey hoy roze, midika fahendrea, midika fandiniha, no fahafantara ñy raha miajary.